vayolinii ak ishin sauti duftuununii, ishinii vibrationie wayolesunii springi sunii, vibrationi mal ishi geesenie ishinii woni sun fuudeni naf wonisuni kaskaaaeni, dumii sauti sunii amplicationit midaas. duum wayan sun sauti. dufaan, akas sauti dufaan.